<noise> biꞌch nak man bal diꞌt zak bal diꞌt xiep xiep gik yu xiep, xiep diꞌt lo mes xiep bal diꞌt yu biꞌch, saꞌnda lëꞌ makna nika gakda ba tsëp mak, lëꞌ mak nak man c̲h̲an c̲h̲ow yu, man sdzinkë x̱itsma ba siama, saꞌnda lëꞌ biꞌch xiaꞌn yu.